بالنسبة للعطلة المثالية اللي أجدر استمتع فيها بالوقت يوم الجمعة مثلا ببدأ بنشاط رياضي بتمشى أواركب الدراجة بعدين أزور أهلي وأقاربي أقابل الأصدقاء .يوم السبت أنا خصه للراحة ممكن <hesitation> أتابع مسلسل ولا أقرأ كتاب و-إذا جاء المساء حج السبت احب اني اخرج أتعشى في مطعم جديد ولا حاجة .ا يوم الأحد أحب اخصصه للتخطيط للاسبوع الجديد ,واني اقوم ببعض الانشطة المفيدة .أتطوع ولا انظم أموري ولا أرتب البيت ,وبكذا أكون يعني قسمت وقتي بين المتعة والافادة.